Men uydaman va besh daqiqa vaqtim bo'lsa men tuxum va sut mahsulotlarini pishirgan bo'lardim. Chunki bu juda ham oson va to'yimli energetik ovqat turi hisoblanadi.